No ka meaʻai ma Pōlani, he meaʻai i nui ai ka ʻiʻo, keu hoʻi ka puaʻa a me ka moa. A leila loaʻa pu ka lauʻai a me nā mea hoʻomiko ʻai. A kaulana pū lākou i ka ʻai ʻana i ka palaoa mokumoku a me nā ʻano kū like ʻole. Eia naʻe ʻo ka naʻaukake Pōlani paha ka mea kaulana loa.